Jan nguixhi ngua dakeno dakeno, básquet, yo'o futbol, yo'ó beisbol, inka inka yayingui he kuini xhixá'a xhikonuxi nrida nrida yuku xhí, nrida inka ñoo koo básquet kuxa ninda ñono ndo ya'á, nguixhi va'a dakeno ya'á nguiko ñano yunó, koo agosto koo todo santo ko sema santa ko dina no básquet, kuxa ninda na yinguinó nida chekueche nida'á kuexhi kuechi ndi'iná kueni básquet, he he dakete dakexandó.